Akande ndio ja meno'ó ñinke chí uno jun, enduu ngu nun do'í he deduki kachindi niguan ndekuu ka'a di'in tedejun nuxuka, jano jano anrangue uun ngué kuakanduke kué un ndadan nduke ya'á, ha jun nduka ngue nunduku nankendayo, dutu nachiyo naken unon nague tuku, kukanrenta njuni tukuin ian ñiudin ndekutuka.